كنفضل نجلس على الارض حيت كتعطيني احساس قريب للطبيعة خصوصا الى كنت فبلاصة زوينة بحال البحر او ديما كنبغي نحس بهداك الارتباط ما بيني وبين وما بين الارض وهادي واحد الحالجة اللي كنصح الجميع اديرها